تو بیسکلی اپن گھر میں بلب مانگ کے لگاتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کے حساب سے اگر اپنا گھر تھوڑا زیادہ بڑا ہے تو اس میں <hesitation> چار سے پانچ بلب لگاتے ہیں اور اگر اپنا گھر صرف چھوٹا ہے تو اس میں صرف تین یا دو بلب بس ہو جاتے ہیں اب ریسنٹلی بلب کب چینج کرے، وہ تو اگر بلب کا مینٹیننس خراب ہوگا، مطلب بلب خراب ہوگا، تو وہ ٹائم پہ اپنے کو آٹومیٹکلی بلب کو چینج کرتے رہنا پڑتا اور اپنے کو اچھے طریقے کا بلب لانا پڑتا اور اسپیشلی بلب جب اپن لگاتے تو اچھی کوالٹی کا لگایا تو اپنے کو زیادہ دیر تک ٹکے چلتا، جلدی خراب نہ ہوتا آسانی سے کھل بند، دس بار کھل بند کرنے سے بھی خراب نہ ہوتا اسپیشلی اگر اپن لیڈی لگایا تو ٹینشن فری، زیادہ کچھ اپنے کو جک جک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بس خالی لائٹ آن کر، مطلب کھٹکا آن کر، بلب آتا اگر وارنٹی میں بھی رہتا ہو، اگر خراب ہوا تو بلب ریپلیس ہو جاتا ڈائریکٹلی، پورا کا پورا بلب اسی لیے ریسنٹلی بلب تو میں دو یا تین بار چینج کر رہا ہوں